Agnano lasopy ndraika, ataiginanao longany ny rano, de rehefa arakaraky paty a-rahanao mankony zagny, <noise> de raha ataonao bitsitsika ohatry ragno ah, mangotraka ragno ah ataonao koa i paty, de ataonao koa i sira, ataonao ko zegny fangaro tianao zany eh na sakarivo, menaka de rehefa hitanao amizegny hoe masaka iny i paty de zay.